<hesitation> adze a meyɛ a m'enyi gye ho papaapa a akyɛr nye akenkan <noise> Mosuar no <hesitation> na sika nnyi hɔ a yɛde- wɔde tɔ mbuukuu ma hɛn dze naaso minya <noise> obi ne buukuu na mfonyin a ɔda ekyir no yɛ me fɛw a na maserɛ nyimpa n' na magye akenkan. Megyegye ne nkakrakraa a minya sika bi a na moso matɔ kor bi nna makenkan. Ntsi besi ndɛ aka mo hɔ <hesitation> ɛno nye adze a <hesitation> mepɛ nna kwan a mehyɛɛ ase so nye n'.